mi, mi odi- bidoun a we ye ru chi gha l mi libi ghala mo lehuon mi ra tu bo ephen nuin osighe ikpoki o ngo imi. mo oye pho opho ma dighi okumoroye mo ti in ikpoki ku awe pho abu phe pho opu ghan ilo ogbi miule ghe ri a diroor ebaal ku mi rateale i dunpho mo twe awe pho abu phe pho r'ughoghani imi ikpoki oni oye owa omiin a mi ekpendien mira phn ologbhiodi kua araghara oye di rawa ghan sighitone egba tanaan ni ra raghara oye di r'aiwa ghan sighiton. epeeli oogh awea ye di rungo gha bi imi ikpoki idow miraki mo oye pho twe twe twe tiin inyaar opo po oyey oye. atughwan mo okumo roye pho opo pho ka leh ni edean. iduon ku idi ghi ku na kue di na abeem bo mo ghaap o ye di radi ghi ika raph rawa ghan retean oghiigh ana, ophemi ana Ra mera mo na miin epe a risigh pho na ra wa bo omiin pho omo egey araar llo ke dighi ilo ana retw odi a zerom odo oye di arool idipho ko gey oye abiri ni pho owha enaan i wha o do oye pho o p o pho tro bo tro bo aye adi ghi ghan ipe enaan pho rewabo obo enighenaan tro bo trobo oye ipe yira lo yira oseere sien abiri ni pho ku yira odighi we di na ra kap ikraph okrap onon oye odi odi pho oye pho opo pho ko gey oye akaap ikraph oye asighe iduon pho nu ghi oloom ilo ana abrini pho owa idipho opo kui nie me me ma madan ipe kuine.